اني احب اخبز كيكات فاني احب ازيد شي اسويه هو الجكلت فآحذ طحين آخذ بودرة جاكلت آخذ فانيلا باودر آخذ بيكنغ باودر، بيكنغ سودا وبيض وحليب وزيت وأخلطهم كلهم ويا بعض وبعدين احطهم في قالب واحطهم في الفرن واسوي اشياء اصخن الفرن واحط فيه الكيكة